Fomba fiasan'ny telephone a, de telephone de zavatra kely a tagnana, tsy maintsy tagnana mikitikitika ananzy de izy ôhatra hoe ndeha afaka anantsôvagna olona, andeha ifampiresahagna amign'ny olona lavitra anao akany fiagnakavianao fa izy foagna rô ampesagna ananzy sy maintsy mandeha mandany credit de <hesitation> ôhatra hoe izy sy mainsy lôbaty ilagna courant kô zany izy satria izy sy mainsy chargena rehefa midecharge zaigny izy de sy mainsy chargenao ilanao courant-gna fa izy foagna afaka ifandraisanao amin'ny fiagnakaviana.